Ore nka na-naja'a tambor, te li jniso ɨ́ɨ́n nduku, te ki kuitaso janiso, modo ye lujua naá teku taka ñayivi te nanijna'ai, ye naá kuu lo kuu.